Eh madamo, <hesitation> hitanao le modèly am sary ity, tonga de ataonao karaha an'tô mihitsy <hesitation> fanapahana randragnanahy avakeo ai, tonga de atao mitovy tsara mihitsy, <hesitation> de tiako amin'izy tô zao ai ah tonga de hoe atao mitovy tsara ee, tsy atao misy raha tsy mitovy fa tonga de copié-collé am le sary ity mihitsy, am le modèle ity mihitsy le fanapahanao randragnanahy.